<hesitation> bùwá màaké ɔlilɛ nyobìà ɔmi fíà. uklenì ɖí <noise> <hesitation> ɔ̀wù, ɔ̀wù kayi kása kɔ zá muà tè wòó po afafa nìlɔ ɖí mi ù fía iku màa úni wa nàáa kè ánɔ̀fɛ lèe úni sú úni àwa úni sú kayi kà zánu ánùfu tè wàá kɛ úwaanì ɖí fɔmízì elíkòtè ówó ba kpalíà fɔmízì únì níì ɔ̀lilɛ, ówó baáá mi trɛ̀ɛ́ɛ sònìà áɖì níìlɔ ɖí ni iku wèe màaké ú náa bàni fɔmìzì nàáa bàni à nàáa mù à nàáa a mù ni ùú banìià ɔlilɛ le nìzà, ɔlilɛ àni màaké kayi ù ɖi ni òó ɖoɖòà, à nàáá mi hìà gbèele gbèele gbèele, úni ɖi fɔmízì àni <hesitation> kile ɖí ɔkpɛ̀ <noise> ɔ̀kpɛ̀ ùni nyòo màaké kayi ù ɖi ni ikuwèe màaké sò ɖòo gòo nɔ́ɔ̀lilɛ ènù yá ùú je kɔ, ù mla kɔ kà gbɛ̀ kà nyró úsa iku lɔ kɔ iku lɔ kɔ <noise> <hesitation> ulánì màa ɔmi zì fínɛ ɖi <hesitation> ìnyàŋòlí, ìnyáŋòlíì únì nòo kù ɖiɖiɖiɖi gàké iku káèè iku màaké mla kàá kè nì níì ɔlilɛ màa nyoà súù ɔ̀fɔ̀nɔ̀ màa ú náa mù blɛ̀ɛ ikle màa ú náa ha tè ù nàáa. jè àgbá ɖɛ́ɛ́ ú náa àhià sònìà, gonìà nɔ́ɔ̀lilɛ iku ma ú náa mìkè éɖí ú náa ha <hesitation> ɔ̀fɔ̀nɔ̀ blɛ̀ɛ iku maké úni mla ké há ù náa jà, ù nàáa jè àgbà ú nàtí wùlùsi kɔà ɖɛ́ɛ dò màaké úni àhià, ka ú ná mì hià ù nàáa zì enyréwu úɖi nɛ baba ú náa tiɖòà áɖi ɖɛ́ɛ màaké ú náa hià, úni ɖí ùwá màaké ɔmi fínɛ̀ màaké ɔmì zìfínɛ ɖí úkàwá úni ká àá kɛwàa ìnyáŋòlí nàkpá elí úni ká nyì.